لتجهيز الآيس كريم بيكون معنا مكونات اللي هي كوب حليب، كوب سكر، وملعقة صغيرة فانيليا. الطريقة بنخلطها المكونات في ماء في وعاء بنجمدها بنحركها من ساعتين إلى ثلاث وبعدين بنخرجها ونحرك الخليط باستخدام شوكة عشان نتفكك بنرجعها الفريزر بنتظرها حوالي ست إلى س -ثمن ساعات بتزينها بالخضراوات وبنحطها في <hesitation> أكواب وبيكون الآيس كريم جاهز.